Për me bo lloj sosi t’thjeshtë që ja qet sallatës ka mnyra t’ndryshme, varet prej shijes t’njerzve, dikush ka qef shije ma t’forta, dikush ka qef shije ma t’lehta. Ama thjeshtsisht, me bo ni përzimje t’krypës, t’vajit t’ullinit edhe t’ufulles edhe m’i përzi krejt bashke, bohet ni sos perfekt i sallatës.